Misy gn'atao hoe ''kabla". Igny amin'izay mampitohy gn ny solosay izao amin'ny fanaova printy. Laha velo amin'izay gny ordinatera na gn solosay; da alefa gny printy. Da mandeha. <noise>